Ai misy karazagna raha ohanina dia tegna mampisy fitadidina, ohatra zô hoe tongolo a, dia a sôkôla an, dia vômao, regny zô agnisany raha ohaniny mampisy fitadidina be si.